मु दो अलग अलग शहर में रह चुक्यों जीमे एक झालावाड़ दूसरों कोटा। झालावाड़ में मु तीन साल तक रियो जो मैने वहां पढाई की और उसके बाद में कोटा में दो साल तक रहा जिसमें मैने काम भी करियों और पढ़ाई भी की और अब एके बाद में गांव में रहता हूं। कोटा में रेके मैने ऑफिस में काम भी किया और पढ़ाई अध्यन भी की।